दन्चे बहुत् दरनर् थके किसु मने दिस्चो दन्चे फल् पय् किसु मने मोदेल् दन्चे। फल् पय् किसु मने बिहु दन्चे फल् पय् किसु मने। फोल्क् दन्चे फल् पय् नरन् दरनर् नोर्मल्दे अमि अहोम मनोगोरे बिहु दन्चे तु बहुत्। फल् पौ करन् अमर् खेतु फेस्तिवल् एक्दोम् निजोर्। आपुन् जन् लगे अरो बहग् बिहु है अहिर्ले अमि बहुत्। दिन् अगर् परय् बिहु दन्चे तु ते अमि सोबे जरुत होइ धकु करो। खेतु कुले अमि बहुत् गरब् करो पर्के बिहु दन्चे तु अमि इमन् धुनिय के नसिबौ परु कोति कै। भिहु दन्चे तु कुलेले बहुत् दरनर् दन्चे थके केने जन्ग् बिहु मये। किसु मने किरेन् हुसोरि कै बहु बिहु बुले हो जन अजै। अरो हुसोरि कोरि बुले हो कम् प अजै दरनर् बहुत् दरनर् बिहु दन्चे। थ से कोति कै अमि बिहु दन्चे तु बहुत् दरनर् बहुत् अकर् एदि। नसिबौ परु अरो बहुत् ए बोर् जिमन् हिनि कोलोम् मै हि हिनि सोबे अमर्। चुल्तुरे नाते परु ज अरो मोदेर्न् दन्चे गुरुद् होइसे। अजै गले सुति सुति कपुर् गुरुद् मेरे दिस्चोर्द् नसिबौ। किबर् तेने दरनर् नसिबौ कोति एतु मोदेर्न् दन्चे मोदेर्न् दन्चे तु होइसे। तेने प पुरोन चुल्तुरे नित वले खत्य नित तु बहुत् फल् खत्य नित। गुरुद् फल् देखि करन् हिवरे धुनिय के नसिबौ जने।